د ماهیانو د نومونه په اړه زه ډيره نه پوهیګم، ځکه چې زه په داسې سیمه کې نه یم اوسیدلې چې هلته دې اوبه ډیرې وي او ماهیان دې په کې ونیول شي، خو بیا هم ځينې مروج نومونه چې زما په ذهن کې دي، لکه تونه ماهي، ازغي لرونکی ماهي، تور ماهي، همدارنګه حلزون ماهي، شیرماهي، کوسه ماهي او داسې نور نومونه.